A sërìa propi dificil vivi sensa eletricità. Për cunservé le coze da mangé ëntà për ezempi büté la carn e ël pes ën la sal përché la sal a cunserva e ëntà büté le autre coze da mangé ën la crota përché al e pi frësc e duvré le candeile